Raha hoe ndreky hoe misy vahiny mety tonga aminay an, de <hesitation> zaho tsy de maka lagy hoe <hesitation> m- miasa be, miasa saigna be aminà resaka fiakanjo zany fa rehefa maontimaontina hoe ma- hoe an anto- efa hoe magnara-dalana foagna arô akanjo zegny tiany atao de efa mety aminahy.